في الاول يعني كانت مو فاهمة ايش هادا لانه كان الموضوع يعني اشي كتير غريب بس لما ركزت فيا شوية فالموضوع <hesitation> ادهشها واعجبها لانه كانت الخريطة بتدل على مدينة الاقزام فضلت تدور وتحاول انها تمشي ورا الخريطة لبين ما وصلت للمدينة فلما وصلت ونزلت لمدينة الاقزام شافت كل شي يعني هي ما كان حدا يصدجه غيرا